Unixu ndakuaxu ndavaxu kuenta, inani comida kuenta chiun tute ngunuxu nikua iin koño chún chio tenuu, ká nichotu nuu tutu chiga nuntega kachiña ndejugan ya'a njunixo ndakuaxo ndavaxu pero atuu ndavaxu iha tuka kadaxuu nuu junixu, kuaxu ndavaxu comida ja janña yingui ye kuenta ndatachi hún jan ndachi ke'e iin chichi ke tu chunku ke'e, kuenta ya'a kacheyu pero atuu kada xava xu uni xavaxu xavaxu comida induka nduku kuenta kanai chakai ndio kuenta jachi ndikuni xakuaxu ndachixo chanii, chikada nara frito doni chikada nró davaru ya'a yichikada ndavaru junixu kuenta jununixo kadava ndavaru pero atu davaxu nuni xuu ye'e nduku kandaxo ndavxu comida ndai ndon kajan ndodon ya'a jan nuu uu comida jan nuni xo'o ndakuaxu ndavaxu.